لو نجدر نسافر أكيد نحب نسافر لليابان، عندهم ثجافات حلوة، نحب ثجافتهم، نحب تطويرهم لذاتهم، تنظيمهم للوجت تنظيمهم لحياتهم العادية، وأكيد أنا نسمت على إن نشاهدهم <hesitation> ونشاهدهم طعامهم التقليدي، وكيف عندهم من وجبات صحية، وأكلات حلوة لطيفة.